מ'וועלט זיך אויס די דעסטינאציע דערנאך דארף מען זעהן אז מען זאל קענען די וועג אדער גרייט מען אן די דזשי פי עס וואס זאל ארויסהעלפן מיט די וועג, מען פאקט זיך איין די זאכן וואס מען דארף האבן פאר די וועג, מ'מאכט זיכער אז די קאר איז גענוג גרייט צו קענען פארן אויף די וועג און מ'לאזט זיך ארויס אויפן וועג אריין.